<hesitation> لابد ان اشجعه، <hesitation> واعمل له زي جدول <hesitation> تحديد وقت النوم، تحسين بيئة النوم، <hesitation> التخطيط للنشاط ممتع في الصباح، استخدام المنبه بعيدا عن السرير. مسلا تحديد وقت النوم <hesitation> شجعه على تحديد وقت معين للنوم والاستيقاظ، حتى يتمكن جسمه من التكيف مع الروتين. تحسين بيئة النوم <hesitation> نصحه بتهيئة غرفة النوم بحيث تكون مريحة وهادئة مع تقليل الضوضاء والضوء <hesitation> تجنب الشاشات قبل النوم، <hesitation> ضروري اخبرهم بتقليل استخدام الهواتف او الكمبيوتر <hesitation> قبل النوم، <hesitation> لان الضوء الازرق يمكن ان يؤثر على جودة النوم. و <hesitation> التخطيط <hesitation> لنشاط ممتع في الصباح، اقترح عليه وضع خطط لاشياء ممتعة او مفيدة في الصباح مثل ممارسة الرياضة او تناول الافطار المفضل لديه.